Faa ŋarɗina yeeso muuɗum. Walla mbiyaa pare en, paraade en jon kaa. Ɗun nii moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. <hesitation> Nden wonnanoo pare ana heewi noone. Kaa ɗun ka, ɗun nii jonkaa woni faandaa muuɗun.